Rowani amifota viwa aseye mio vhia amio riwa amio rowa awia owa ani mi awia ami kukurowa a miuguo amilae owa-animi-lae ofotani alaebeu ohira gie-twuvyama uwa-wa niriniyi ofotao awai <hesitation> eeosonio ehosoehi awia <hesitation> orin gadeni ogao dugitamirnima amiwiga anirn omebodihi ogae nima aremi awia e-so eniun-rnarhibo dihi awioyai oseye agoma <hesitation> animirohia evato amirhi orha ohanimi <hesitation> orha-ni abau omana kukauga ni arega ni ku ka yewnrefo oras egana yaee oyaoyana ku ka ayia noyi mudia agolahirere cao oni orhau avato owa aniwomi maybe edaso mama agieodieye <hesitation> akemi weawo odieutafioni weofion avato awosareni an seyet ohu atiohi avato oawoserni owa ranikeni ni gayei owurlahirere va eravyewe yueamugigaei ni agawa valinigai.

Amarere digae vino nudidan <hesitation> anima raredigae osiana oga e oduoboya mubakuni evere regi rioso-mai ireoyage ogadiguwe wenivediga wekavamuha onivodauwoni ooralihin oni oge yae amiyae gowa amiva awia owia animi awia exsat animio uoha pa ga <hesitation> ihie hiawia arohi owihinami awia rohia ni uohupaga soo oniyo evan agakuwin ahipa agareufo avahiadowa amini rohi <hesitation> amizoo uzio orohi <hesitation> ohia a nimi uzi o amiovowia <hesitation> ahiminiro nimira naseyemi uguo onie ofiota viya aniami gawa seya miuguo